Tinau kulayya bam layya. Biya gəkfu na kəma gaɗa-gaɗa <hesitation> Nainabi nabetu rəro dana Kaka da ɗahwi tinau barkan. Biye gəkfu na biya ya dukwa kuyayya bam. Siriwwa tinau. Ɗitənan ka ya dukwa sai aɗano, səriwwa. i pədkwa ləppa na gə tlana yane-yane masalaci nay a dəkwa be ɗavayya kulayya. Na gaɗau ne Kaka baraya daman kuya nəncu nagzi reno nanka na-na- nadəkwi kulakwe bambe nədukwu. To gaɗau ne nəncu na lokotə dək dək bambe abag daman, Kaka bəri daman kuya aji gaike kason Kaka a Maka.